أفضل قراءة الكتاب، جيد الكتاب يعطيني وقت أكبر للتفكير والتخيل وتكون القصة أكثر عمقا وتفاصيل وبيكون في تشويق وبتخليك ترسم القصة بخيالك وتتخيل الأحداث إنت وليه فوايد وايج الكتاب الق-ق- القراءة يعني.